Kuiv nahk? Maq ei tiiäki. Ma arva, et tuud tulõ niisutaq. Ummaq määntsegiq niisutavaq kreemiq, a ma olõ-õi kimmäs, kas nuuq iks ummaq hääq kõikaig pääle määriq. Tulõ kaiaq, otsiq määntstki võimaluisi, kuis tuud kuiva nahka niisutaq.